אִלָּא חַאס נְחַתַּר חַיוַאן כִּימְתַ'לנִי כּנְצַנּ בְּלִי נְחַתַּר הַחֻתּוּל, עַלָּאש? כִּיּוּ הַחֻתוּלִים מֻסְתַקִּלִין, כִּתְבְּגּוּ אֶת-הָרָאחַה וְהַשְּׁכוּן, וְלָקִין בְּנְפְס הַזְּמַן פֻצּוּלִיִּין וְכִּתְעַגַּ'בּוּ לְתִכְתָּאשַּׁף, כִּתְעַרֵף כִּיפַּאש תִּקוּן מְרָאחָה בְּבַעְדָּהּ, וְלָקִין כִּתְקַדַּר עַל עֲלָאקָּאת טַיִּבָּה עִם הַנָּאס, הַדְּסְפָאת כִּתְשְּׁבַּהּ בְּזַבַּא כִּיפַּאש כּנְפַדַּל נְקוּן פִי חַיַּתְנָא, מֻסְתַקִּל, פֻצּוּלִי, וְכִתְקַדַּר לַחַדָּאת הַשְּׁכוּן וְהָרָאחַה.